<hesitation> Any Aostralia <hesitation> misy an'izay finoana izany an, ilay olona nipetraka teo voalohany indrindra hoe "aborigène" ny fiantsoana an'izareo anazy. Dia <hesitation> izay finoana izay hono an, efa hoe <hesitation> aman'arivo taona izany no no efa hoe mifampiampita ilay izy. Zareo izany an, mbola tsy nanana ny soratra fa mifampiampita mandrak'ity ny androany ilay izay finoana izay.